Esye <noise> mawaidha kendanyola ka kakwanza ndarusia khuvevusi vanje kari kokhumanya nyasaye, nomumanyire nasaye vuri shindu shishio nokhola okhoreranga munyasaye, kho vyenyekha kata avana vefu vaisaino vamanye mbu nyasaye ariwo nivurishindu anyalanga <noise> nivanyola tawe nomba ewe mwene sonyala tawe, nyasaye niyalakhwere vulamu shumao shonyala, ni mawaidha kakhaviri ninditha nimanya khurima ndekeshingia ovurimi ninjaka khulonda mawaidha kavu, mumawaidha kavu kachiranga nenyanga vulai, shichira mawaidha kavu vamborera shichira nitira imbako walava nde shiokhuria munzu, mbao kweli ndi nde shiakhuria shiakutosha khulingana nde mawaidha kavu, yerakanga vindu tofauti tofauti khulingana nde mawaidha kavu khandi vhosi vafurayiyanga, khuvera vuri shiavamboreranga, nekhola nenonda vosi vafurayiyanga nivalola nindi wendi ano, siesi furahiyanga mawaidha kavamberesia, khumawaidha ako ndikombanga mbu avana vakhwivula vano. Vayesie mawaidha ako vosi vatirire, vayendelesie vulamu vwavo vuve vulai, nomanya nyasaye mana omanye ikasi yiyo yokholanga maisha koko olanyola saa mnkari amalayi ndio amakhuwa kandi kavethangakhowo matinyu witukumulangakho, lakini nokalukha nosomakho ibibilia nikhutinyia, onyola niwendelea nde maisha nkava malayi.